I keiki mau makahiki, i koʻu manaʻo ʻaʻole hauʻoli na keiki no ka mea ʻaʻole like me koʻu wā, ma koʻu wā hiki ke hana inā mea leʻaleʻa ʻaʻole pono e hopohopo i kela mau kanaka e lawe na keiki a aia na ʻohana a pau e paʻani pū me kekahi i kekahi a keia mau lā a makahiki ʻaʻole hiki ke paʻani i waho.